Ley main tin dah I like to drink let me be very clear to you I like to drink my gana- gana dah one ley call gbarbe dah strong kin juice ley first one coming from ley from ley from ley mill dah aay I like to drink when you geh it don't leave it clear like dah ley man root they can sell some in redlight when you get to redlight before bending to go to oppong store to george weah store there on yor right they geh gt bank in between where ley geh those stores dem go there you will see one papay there selling ley root aay already in ley bottle dah <hesitation> dah some root dem from ley bush ley papay can collect clean everything fine aay help to clean ley back so he can fix everything take ley peeling from on it then he wash ley root everything put it in ley bottle he tie it so he selling one lor ley bottle for fifty dar, yeah, small small bottle ley geh ley big one ley one fifty own and he geh two hundred bottle there then you get it you go ley kin juice ley high one if you want know dah aay strong you ask for matches jeh put small on ley table right here you light matches it will flash buh ley table will nah burn oh it will jeh <hesitation> by ley time ley kin juice fini ley fire will go off It show dah ley proof <hesitation> we call it testing ley proof so when you prove it nah everything then you put ley root you put- you put ley kin juice on ley root you shake it shake it shake it in ley bottle well you set it down after thirty minutes one hour you will see to it aay will be having brown color you shake it then from there you put small in ley tap first you taste it to see whether ley root plenty when it plenty you add some liquor there to reduce the- the the bitterness then when everything set like that dah aay I like to drink dah gana- gana